Reto zao misy fomba fandrahoa baka Kore Atsimo: <noise> Bim bap, <noise> gn Kimsy, gn imandisy, gn giongdan, <noise> ny barbeko koreen, ny Agawa, <noise> ny kim bap, <noise> da manaraky an zay ny <noise> Pong Pang. Mbö maro isa-karazany i fa zay zany mba mapiavaky andreo. Magnampy an zay koa ny Sam Gy Etang.